جربه، مشيت لجربه مره لقيتها <hesitation> مزيانه برشا، باللي يوصف فيها وفي الجمال متاعها، الشطوط متاعها والطقس اللي يهبل، جربه فقط الخيال بالحق، يعني كي تريها كيفاه الشط متاعها وال- <hesitation> الطقس متاعها، شي بصراحه أكثر من اللي يوصفوه وعجبتني برشا ونحب نعاود نمشيلها مره خرى.